Non é que teña moita información sobre os coches eléctricos. Se ben, por unha parte, o feito de que non consuman combustibles fósiles podría ser positivo, tamén creo que, por exemplo, as baterías que usan o a cantidade de enerxía que necesitan ao mellor tampouco é o máis beneficioso para o planeta, postos a pensalo dunha forma ecolóxica.